بھائی سنو، ٹوتھ برش کا اصلی کام ہے دانتوں کو کلین اور ہیلتھی رکھنا جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھا کے اٹھ جاتے، دانتوں میں جو کھانے کے دانے اٹک جاتے، جرم چپک جاتے وہ کیویٹیز کو بھگانے کے لیے ٹوتھ برش کو ٹوتھ پیسٹ لگا کے مست گھس گھس گھسنا پڑتا اور سنو، ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ کرو گے تو دانت اکدم سٹرونگ ہوتے، اینامل پروٹیکٹ ہوتا، ماؤتھ فل فریش فیل دیتا سوفٹ، میڈیم، ہارڈ برسلز رہتے اور یہاں بولتے سوفٹ والے الگ <hesitation> برسلز رہتے، تو الگ الگ برسلز الگ الگ کام کے ٹائم پہ کام پہ آتے اور ہارڈ ایکسٹرا سٹرونگ سٹینز ہٹا دیتے ٹریول فرینڈلی سائز، اور الیکٹرک ٹوتھ برش بھی ایویلیبل، ٹوتھ برش بھی ایویلیبل ہے جو ایزی اور ایفیکٹیو کلیننگ پروائیڈ کرتے تو اوورآل، ٹوتھ برش کا کام صرف دانت صاف کرنا نہیں، ہائجین مینٹین کرنا، فریش بریتھ دینا اور سمائل کو کانفیڈنٹ اور برائٹ رکھنا ڈیلی روٹین کا ایک ایسنشل ٹول ہے